<noise> Fomba ahazahoako raha hanina sara ndraika zany a dia mitovy amin'ny any amin'ny restaurant-gna agnatin'ny tokantragnoko akao, dia zaho mamonjy restaurant-gna iny zany misy fotoana andehanako akagny dia tadidiko zany a i siron'ny raha hohaniko io dia iny mi avy akeo aherignanahy tonga an-dragno hoe zaho raha taoko eo, zao raha taoko eo dia ahavitako ananjy avy akeo igny..